Ali ia kak koi naona ah rak al warwar onep toltol onep ara wai, anrawai tari tik ep taubaran lamtin na kating onep ngos na ol gat em nosnos onep aurawei. Anrawai tari inah katng onep, ol mas anrawai ah si hu sen tamam dire tamdit d anrawai se ep tarai na dit nos alar dat ting onep cominity lar ep comiti, wot kansela oh even lar i tik ah baran lik na niga sa ol mas gat sem a lo ep anrawai on ah wan a nun i ol anrawai i oh taman kak sah na ning, ol mas anrawai i, tari naona alu re tasum lan ep comity onep respect bel ma i lamtin mat ahh- kai nanat na dit gat ep anrawai ting onep lalun ah nudit, ning ah taman ka lik i soi nin sah ah magi lik na ding onep elementry ki biket na kon kawas buai na i bel eg; total onep an rawai i ding. Ap nosno nang na taman ap eh tandit dirai ones tar ep an rawai tok ma nonos kating rinep fanat toltol onep anrawai. Ip anrawai moh ol ol ol arere onep totol akak tigan ol gat ep tatasim akak onep an raipai isah pasen onep an rawai sah ning meges i tik ah mat lik nu soi i ah nat lik el mas long <noise> el mas gat ep anrawi. Taman eh tandit diral mas bobols on to val diva mas warai ding ep fanat, natun ain natun barsan oh as i ding tanbarsan oh bisen i tanlai oh arere i onep antawai el gang tanbarsan el gang tan fanat ning el gang gong i basi tar tok arle el gang el gang akak bel del warai i ma gong ah ti ep farte ariu ting ahu lon ep cominity. Ep toltol onep anrawai el mas rarakai ting onep lalaun ane tarai rop. Fain ah nunel aurawai hu, uhl an ra wai ep fain ah numi. Barsan ol an rawai ep fain, fain ol an rowai ep bersan aminit one lon nun ep barsan. I isi ap ki angan sah lo onep rah borbor palas salo tandit ep fanat ap ep taman ep fanat bel dira re warwar arin ep fanat onep toltol onep au rawai. Fanat na i burum na ki redi sur el an kating on ep elemantry del mas sukul rara kai i onepau rawai, isah ep anra waining i lamtit mat kol ting onep lalaun ah nu dati iau na ka gat ep uh- or ol mas gat ep an rawai ok becos ia sen alo alings gat sen alo ep an rawai om na ku taulai oh ku gat i tik ah natum kal kain hat uh kon eh taman e toi oh taman e gen ka gat epan rawai on, ting sen alo onep deh onep kastam ep mal i lam tin mat kel i gat ep an rawai mat kol i rak, kating onep deh onep famly senalo al mas gat ep an rawai gong ming kanak ne nana sahi ding ah tasik sah iding ap wok sah ep rak aho al mas an rawai dit sen alo meges ina lah ep ma kul al mas gat. A elementry lik na dat sukul ning ki nap na ol tar ep sukul arin onep pasen onep pan rawai toh rah rop al angan el mas angan iat ep baran na di warai ep an rawai on ap el mas angan hat toh watetem nun ep papa mama, sak ning el aot kabes ep papa mama aoh papa mama bali ap na ap barsan i soi i ap el ki ep barsan, gong ah ti ap puklan lamtin ep fanat ep an rawai i tik a kamatan nosnos na kating an matan pal, kating arin ep family ap kating onep nosnos onep sukul ipanrawai irak. Taem na ol warai sen alo em tadit ep fain el mas anrawai sen alo ep papa mama el mas anrawai ep tarai nabaot as ni soi i el mas gat ep an rawai gong i sakep tok ep biket i rere tur ot oni sah to kamatan ning taban anrawai irak. I tik ah bun laulau lik i sining ot harnah ap ki warai toi, geu los bok tok lah ah natuna lik el mas long ap el los toklah. Dat el mas el long arin ep tarai tintin tarai barsan lapun oh ep sah nah i soi uh si tok baran <noise> irak karidat rop ep tarai bar papa mama dat el mas gat ep an rawai is on dat, lal an rawai on ning ep barsan masik ap i em barsan ning el mas ga ep anrawai is on dat ting on to wanwan lakman irak su na na kating ma <noise> gong mah uh kiki nau ku nga tai tam ep kiki nan becos ku anrawai tan ep boroi ning kon umamati becos ep boroi sah nan ep, ap ku anrawai tari ep baran ning ap ning ep falim gong mah uh um tan na ivak gong mah uh tai tan ep fun ning lar ep pasin anrawai i lamtin mat kol ting om irak <noise> bel inap ol wok tol an to baran ahh ku kiki nan mah ning na kinan i to baran ning bel ma uh gat tok anrawai na ku kinan i toh baran ning kore ku kawas orsai ep buai ku um orsai ep. Papa mama bel sukul akak tar uh ep faundeisen nan ep fanat nu lainim mung mung i ding papa mama taman ep barsan uh fain tah dit, taman tiga sup on i ding ep famili na kilauntin ki ahu kating onep elemtry ki anrawai ep titsa ki ahu kating onep praimari ki gat ep anrawai i sukul ep anrawai tiga sup sen onep femili ap ki go aut kaking on to sukul irak, ap ki lainim ep toltol onep anrawai tat i tik sen ah tasin ain lik sen oh ah tasin barsan oh diat rakonoi i ti ap i muri sen eh taman dira eh tandit ting sen sup lon ep femili kating an ian. Sur kiki kamap i ma to kamatat mngnung ting an puklun ap ki agom i mah ep sukul ting an pal puklun kating sen a lo onep arere anuni ting lon kalas nim aoh ah ding becos pasin anrawai ding sup onep lalaun anun. I sol it gan ki lainim pas itol kok baran ao pasin anrawai a ding irak, taman ap eh tandit dra ki atitinas tar i onep toltol onep anrawai, ep anrawai gah ning nah ep fanat oh dat rop dat el re eplakman ning bel tok baran el wat ningan kai femili bel tok baran el wot ting onep sukul anun ap it gat ep anrawai pasin onep respect irak ka ning a rak al warai dat i rak seh kai nanat kai tandit ep fanat to rah rop da el mas kes dat el angan muru a ep angan dat el akes nungnung ep fanat bifo sel an el borbor dat el mas warai talas i onep anrawai kating arin dat kai taman kai papa mama nun ep fanat, fanat ain aro ep fanat barsan ip anrawai i lamtin mat kol ip anrawai ning i agom ep puklun ep fanat i tatasim kol onep pasin onep anrawai kating one femili el mas anrawai eh tandit ap eh taman ep kai tatasin barsan. Sot i ki wok i to baran ting sen onep tatasim ni gat i ep anrawai i lamtin kol kating arin ep tarai kol. Tarai tuturai na uning i rak dit warwar sen onep anrawai, anrawai i lamtin mat kol gong uh toloi arsai pas ning ep baran ting onep bolok masik gong uh re ning ep baran ting an pata ru mai arin ning ep baran masik ap wa toloi arsai pasi ol mas gat ep foltol anrawai gong uh maran ning i asus ap ol rak ol kinau i becos ip boroi ning na kel lamting katigali ap tok wol nan mur ap kol ian i ting ah matan pal pasin onep anrawai kating arin ep tarai ao i lamtin mat kol. Ep anrawai el mas el kes, megesi beli kamatan man larning beli kamatan nosnos nep lapun oh belu nap ol expeki, ol mas al respek irak suna na ol wot, ol aprots aka ep barsan ting an matarumai, ahah polaitli. I isis ap ki angan salo op rah ap ki borbor palas kobot sah lo tandit ep fanat bel dira re warwar arin ep fanat onep pasin onep anrai ol sukul ra ra kai i onep pasin onep anrawai. Gong kanak na u wot ap ol rak iau sa, iau sa, api laulau atongi ap u mo ma ap u mo ma, iding kanak na toltol onep ian ra wai bali, belal tok anrawai ting onep pal paklim irak belal tok anrawai ting onep pal kuklum ap, ira kona larman ning ol re ep famili kol keskes laulau, ol re ep klen kol keskes laulau ol re ep bar lida man ting onep sios bel dit el kes akak, bar lida man ting onep sukul bel ditel tur kiom akak pasin onep anrawai ahah, bar bot bel diat anrawai ep tseman anun diat, ap ep tseman onep lotu beli anrawai ep bar lida man liklik onep sios irak, bat i ianrawai liklik aningau, ep anrawai el enas el kes bobolos, ap ol re dat kel toloi ep liman dat, datel wok to baran, bel tok baran el kar lur an potorin dat. bel tok bal kut, bel tok ah aluri lae onep wok, ting sup lonto orgensaition larep lotu, ap skul ap. Community, datel wok akak sa, datel tikin toloi liman dat ap datel wok kiom, pasin anrawai istap, toltol onep arnangan aniga sa an potorin diat, irak bel inap datel arnuri lain onto wok liklik tingsup onto ogensaisen liklik onep lotup, skul ap ep sios.